La xen júú e xin, la xen köö e xí’ráá’ jná’ e fá’rá’ to xin e jmⱥⱥrá’ xen i jmoo e re lɇ ‘mo ben re fáá’ra la xí’ jnáá’ ‘mo e re kä’ lyn re kióó’ re kióó’ra ta jö’ ‘nɇɇ’ jó to e jmaa e kiee’ e re wyyra lló’ e kie’ la’ xen kö’ i jmóó i tóó’ ñí töö myn ‘mo píí’ ejmⱥⱥ la jó’ e éé e je re wyyra köö lló’ köö je jia’ re týna e tⱥⱥra uɇ e jö fí kié’ e xin to.